خمسين سنه يعني-سبعينات هلبس زيهم عمتا-اللبس فى الوقت دا كان لذيذ جدا وحلو اوي <hesitation> هعمل نفس استيلات الشعر و الميكب الى كانو بيعملوها-هسمع اغانيهم واحضر الحفلات للمغنين الي كانوا موجودين واقتها-و <hesitation> اتفرج علي الافلام بتاعتهم